Ngoi mane inomo to magae nege o kia nasi goreng <noise> lo duru nako wa jo sulo kika wo jo tagi jo tugala <noise> de manga pamalas. O kia naok o kia <noise> suntung loka ta magae, naoko <noise> lo duru <noise> nako wo tagi wo tugala nege o ma suntung manege ma hali, tapi <noise> pokonya ngoji mane o kia dika ta ojom ua ka ta ojomo ngodumu. Lo duru ngo kat ngoji inomo yang paling ta magae manege nasi goreng dema tounu, sokmanege dika.